:Mor eh 'dhu 'on se no-deh 'ble :yee' <hesitation> 'an 'pehn dih, :mor 'on :dhe-dih :dheeee: :yee' 'on 'pehn-dih. 'An 'pehn-dih 'an <hesitation> 'kpa+-a yi en 'jeh bo. Because :mor :on :dhe-dih :yee' an-a' 'kpuh-: 'dekorn: an-a' buh+-: :yee' en 'ye-dih :on 'kle. :yee' 'an mu-dih 'pehn, 'de 'on 'bli :chuu 'di, :mor 'on 'pehn-dih 'on :forn fornornorn:,:yee' 'on :sorn 'weh 'an na-dih 'an-dih 'an mu 'de 'on 'bei' bo 'an mu-dih :na 'da. 'An 'kpuh-: 'an buh+-: :mor en gba-dih :yee' 'an mu-dih :na-da 'de 'on 'bei' bo. "Wluh-da :dha :daa mu 'de dici-gbu 'de, 'wluh 'de mu 'de tluh 'dlu 'de pileh 'i gbu bo, 'wluh 'de mu 'de <hesitation> 'an 'de 'an 'de-di :boi' 'bli deh+-' dih, me-: 'an na-a dih. for day, for hour. 'Kwi-a 'da :mor :on taa na :yee' <hesitation> an buh+ en gba-dih, sometime, :yee' 'on mu 'de field, :yee' 'on :duo'-dih ple-a 'weh, :mor 'on ple-dih pleeee:, :yee' 'an deh :daa en gba-dih. :yee' 'on 'pehn-dih 'de 'on 'bli 'gbu, :yee' 'de 'we-eh :dao' 'di :yee' 'an mu 'de 'gbu dih :dhee untail'an pain 'o 'an buh+-a deh :en gba-a en 'ye ya behni:.